Lafa handoko paysage zay da alay zay gny tabeau fotsy mbo tsisy soratsy igny la mitodiky mpandoko igny amin'ny raha tiany holokoa amin'ny rah tiany haay tahaky hookoy amin'ny tabeau igny, da manomboky i mandoko azy la ataoby izay hahasosoa azy.